मान्सुन पाछाको बौद्दिक क्षमता बढी भयाका जनावरमाइ डल्फ़िनलाइ चिन्नौ खासगरी बटि । डल्फ़िनले विभिन्न खालका प्रकिया अपनुन्छ । मान्सुनजसि तरिकाले औरुन्सित बोल्लु सकुन्छ। तसोई हात्ती भया, हात्ती कि हुनान औरसित घुल्यामिल्या हुनान, उन्ले आफ्नो बौद्धिकता धेकुनान । पड्या समस्या समाधान गद्दान, मान्सुन्ले भुण्या कुरा याद गरि सक्दान । तसोई अर्खो भुण्या सारस, <hesitation> चडा पाइनान, तिन कि हुनान भौतजसा चडा चाहि <hesitation> प्रभावसाली हुनान । क्याकी लेखा उन्ले विभिन्न खालका नक्कल गरि सक्दान । तसोई अर्खो भुण्या चिम्पान्जी अथवा गुरिल्ला भुण्णान, अथवा हमरा या गुना भुण्णान, तिनुनलै औरको नक्कल गरि सक्दान, हास्या, बोल्या, मान्सुनाले खेल्या अन्सारको काम गरि सकिन्या तसा भया। तसोई कुकुर, कुकुरैल्लै विभिन्न खालका भुण्या कुरा मानुन्छ, औरले भुण्याका भावना बुजुन्न्छ, र बिशेष परिस्थिति आइग्याबटि आफ्लाई उइ अन्सार प्रयोग गरिसकुन्छ ।